إذا رچعت ألف سنة لورا ، أول شي بسويه هو إني بتعرف علي المكان والزمإن اللي أنا فيه هالحين ، بعدين بتعرف علي الاهل وطبيعة الشعب في المكان اللي أنا فيه بعرف عاداتهم تقاليدهم بحأول إني اساعدهم بالمعرفة الحديثة اللي معي إذا ك- إذا كنت استطيع مساعدتهم في امور طبية امور زراعية بوثق الاحداث اللي راح شوفها شإن لما ارچع.